Nímvana. nímvana ke nkani-îka onai. nje adu. nje yara manní nyagha manni kpor-kpork isan nshiren agim. mme othai agim urem ushi uyene. uyreme ushi uyene ke ouum-ouum nshi oven ngwe mme ngubora osume. nshi ke osume odum mbe nnedem ke osume mme igaha ke egbi isey educk ke ojoi. mmang educk agim wey ntogho nje. mmang adock agim mbe nsey. mbe ngam nje mmang nsey ke ojoi. nseme ke ojoi ke ísan igwe obio obio adun ire ke osume nne educk mbe omed ame ishiga íse nnumeh. nnumeh kpor-kpork esan mmang ishick ngopme nse ke eyen nrem odum ishi urei ugbi nkanika. ugbi nkani ka ugbara jeni mfene nshi rene nje yaha-manni. nyaha manni ngwe othai agim urem ushi uyene. nshi oven. nshi oven kpor-kpork esan egwe mme mbari ayenna agim nnime ke oyina ndime usu-sa nyebe nsu sah oven euia-gbege nyebe oven gbe íshí-eshi gbegaha aduck wor arigama erem odum osume. mme ke ntack enh eyennor ari. íre sunnor n̄ga agbe adit ke nsort agbe ke egbi ku usoh. je abe ashin gbe nge ugbah-ra agama erem osume Arikuna usu-sa. îket mme aru-wor kpor-kpork eshi egbi ime-ren. egbi oven nne nkanika. nkanika emugo-jeni arí mey ren. ari ije ría. arí edun-duno otu iye ke ayenna arí. ke ayenna aǵim. ari vana ke ouum mme ke effia gwor j́e. ari íduck ukoh iye sughuren. iyourgorme ke oven ire-rem iya arí ke egbi ke egbi